Ti fu yen tɔgera fu yɛmi ti dabeem ka bɔna, mam bisɛ ti ɛɛ, la nari ti fu tɔgɛ fu puti'irɛ n de se'em gee ka zɔta dabeem, amaa fu yetɔm wa puan nari fu me tara bira mɛ nyɔgera. La kɔ'ɔm ka dɛna fu kɔ'ɔm tɔgera zɔɔra dɔla, tɔgera fai fai fai fai tɔla, la nari ti fu tɔgera fum boti se'em ti dabeem da bɔna gee fu me da tɔgɛ zɔi tole se'em n gaŋɛ fu paŋa, ti fu san ta tɔgɛ zɔi se'em n gaŋɛ fu paŋa ti wara la nyɔkɛ fu, ɛɛla nari ti fu me maasum fumiŋa me wa'am na, me tɔgɛ gu fumiŋa yɛsera la fum tɔgɛ sɛla ti wara la nyɔkɛ fu la.